Laha zaho aloha nahazo lotory io, alako drala iny andesiko antrano any ivavahako. Vita vavako drala iny, eo zaho vo mandiniky hoe hataoko akory drala toy, ikaloako trano sa ikaloako amby, sa ajariko antrano ato avao.